Karazana palitao ah misy ah ny palitao jeans ah fetina manddendeha na fetina mandeha mianatra, de misy palitao costume fetina mivavaka de misy ny palitao costard hoan'ny lehilahy fetina mivavaka ihany koa, de misy le palitao mafana be ireny na ny manteau fanaovana rehefa amin'ny andro mangatsiaka.